ʻAʻohe mea e launa me iaʻu o na leo hāwanawana aka i na lohe wau i na leo hāwanawana ma ka lā koʻu manaʻo ke kamaʻilio nei me kekahi me kekahi e pili ana kekahi mea koʻikoʻi aka i nā lohe wau i nā leo ma ka pō, <ho> ʻano makaʻu no ka mea aia iāʻoe i waho iāʻ oe iho a no hea mai kela leo hāwanawana ʻano makaʻu ʻia.